نحب نكون موسيقارًا مشهورًا، لإن الموسيقى تعبر عن المشاعر والأفكار بطريقة مؤثرة وقوية، وتقدر توصل للناس بشكل عميق الموسيقى تقدر تربط بين الثقافات وتخلي الناس يحسوا بشعور مشترك سواء كان فرح أو حزن أو أمل الرياضة برغم أنها ممتعة ومشهورة لكن الموسيقى عندها قدرة على تغيير حياة الناس بشكل دائم وتترك أثر كبير في الأجيال القادمة.